देखो सा हुकम मना आता तू सब मनका रा खुद रा मकान हुवा पन। आतर जना कही किराया भी वारा है है किराया भरना री आमदनी बाणा माता डिपेंड करा है। जिनकी आमदनी ज्यादा हुवा तू वो तू किरयो वदो मकान माई रेवा। जिन्न आदमी री आमदनी कम कम हुवा वो कम किरयो और वेदो मकान।